أنا أتمنى بعد عشر سنوات أني يكون عندي عيال، أبني لهم بيت، ويكون معي زوجتي، ونعيش في أمان وسلام وأمان ونخلف صبيان وبنات، وتكون الحياة حلوة، ويكون عندي عادة كبيرة، ويكون نسايب وأصهار، ويكون عندي عيال وأخوالهم. أكون عائلة كبيرة في المستقبل، ويكون المستجبل جميل.